Ma kah'os ei tiiäkiq allviilaivost nii pall'o. A ma tiiä, et ku tulliq aurumassinaq, taheti ka allviilaiva tetäq niimoodu, et kivihüdsega tedä küttä. A tuud es saaq tetäq, selle et sa es saaq ju pandaq korstent vii alla.